Danuunu rien nú tugul re, queity nandi nú cor bdicka ni danuunu, hasta ra xtad roh nú hasta ra xnan róh nú tiemias ni zanuu raba cun ra tugul’e gy, nap nú que giennu ni, gyó ra ndrax, gyó ra manzan’e, gyo ra bél’e gyó ra gickin nú tugul rni raba, costumbr gy sied-né raba desde tiem rnii raba, hasta máru tiem ni zied-ne raba ni rni raba, esque ried gamy rniraba tchi queity ckan gebiu queity gunu tugul, napu que gúnu ni rni raba, te purzy ried gu ra xcamy nú ra záh nú ni vil´+o raty, tchi ni nap ni que gied-gui ra ni tugul gy tchi ni, vel’na chi queity gien nú tugul gy <hesitation> tchi rchich ra gamy zë ni rni raba, chi ni nap nú que ckuick nú ra th plat comid lo chán the nii ni gickin zara ni tchi larani gied za, tchi ni queity ná raba ginitloo ra costumbr’e xthen tugul gy tchi ni napnu que giennu ni rathe gyz, nap ni que rathe ra giz ni, zëdys ni sied-zá ni na, queity rckaz di raba ginitloo tugul gy nap nú que gien dis nú lany.